mingkani miburi du gom naftere ben jamdi, jen jamdi aini beswarat aakompanido. Nong kanjunta, desaira kuji, awan apamta awa ilita, awan balo kuverma awa ilita beman.